أكيد الإقتصاد-الاقتصاد والتصرف هي مادة اه مادة أساسية تويك الدول دول الكل قائمة على الإقتصاد وقايمة على علوم الإقتصاد يعني وليت من المواد الأساسية يلزم الإنسان يتعرف عليها ويلزم الإنسان يعرفها ويدرسها اه بيش يكون عنده اه عنده معناتها معلومات عن الإقتصاد وكيفية تسييره.